Roa gny tournevis aminaha. Raiky plate, raiky, tournevis ino moa zany, parker. Ah gny plate amizay, raha pisapisaky, tsipiky avao gny hainy ahotakotaky; vis misy tsipiky avao gny hainy ahotakotaky zany. Gny parker, ah somary raha, tsipiky efatsy hafahafa zay gn'anazy gn'arahiny. Hah misy fahatelony avao koa gny karazana tournevis; mbo misy koa gny raiky somary étoilé regny. De endrikina étoile io gn'ahiny da igny koa gn'arahiny. Misy avao koa gny somary carré. Efatsy zany gny karazana tournevis fantako.x Ah somary lohany carrécarré zay koa gn'ampesana hamohana anazy.